السؤال الأول ما هي شغفك في الحياة؟ وليه تحب تسويها، هذا يساعدني أعرف اهتمامات الشخص، أما السؤال الثاني، كيف تتعامل مع التحديات اللي تواجهك؟ هذا يعطيني فكرة عن شخصيته وكيف يواجه ويتعامل مع المواجف في الحياة.